Kalau untuk pakaian, kalau di rumah ya, kalau di rumah misalnya di kost itu sa biasa pakai ya celana-celana pendek- celana-celana pendek trus <hesitation> kalau tidak pakai singlet ya badan kosong saja- badan kosong karena lebih nyaman. Biar lebih adem begitu. Lebih <hesitation> sejuk. Itu kalau di kost. Kalau ke kampus- ke kampus tu biasa pakai- sukanya tu pakai- sa suka pakai pakaian itu gombrang, stylenya gombrang. Itu lebih nyaman saja, lebih <hesitation> percaya diri kalau pakai style gombrang terus. Biasa pakai topi juga kadang juga tidak pakai topi. Tergantung. Tapi tu sa kalau pakai pakaian gombrang. Kalau kemejanya biasa kemeja flanel- kemeja flanel kalau sa ke kampus. Kalau ke acara-acara adat, pernikahan, seperti yang tadi sa bilang, di papua tu tong juga kalau ke acara-acara adat atau pernikahan pakai batik juga. Jadi batik semacam jadi <hesitation> pakaian seremonial- acara-acara seremonial. Jadi mungkin itu yang sa pakai. Sa tidak terlalu mewah sekali karena sa juga tidak terlalu suka yang terlalu mewah. Kalau warna lebih ke warna biru, hitam, putih, itu sih yang sa biasa pakai.